أنا نفضّل نقرا كتاب مليح خير من فيلم مليح لاخاطش، نبغي القراية بزاف و دايما عندي كتاب نرفده معايا، نقرا في كل البلاصة. لاخاطش تحس الكتاب يعطيك <hesitation> تفاصيل و معلومات كتر على الشخصيات و على الحكاية كتر من الفيلم لي محدود بوقت معيّن و لا يعطيك الفكرة من منظور هاذاك المخرج ماشي كيما الكتاب. يعني، الحكاية تشوفها من منظورك انت.